Ñande fof mbeɗa yara hakke liiter e feccere. E nder yontere, mbeɗa yara hara hakke liitiruuji sappo haa fayde liituruuji sappo e joyi.